Nta lu millinovicentusittantatri, lu ginirali Pinochet fici un colpu di statu militari pi pigghiari lu putiri e assicutàri lu guvernu socialista di Salvador Allende. Stu colpu di statu militari fu appujatu di li Stati Uniti ‘miricani. Lu ginirali Pinochet guvirnò comu un malacarni e fu un periodu di malavintura pi tuttu lu populu. Lu guvernu di Pinochet durò diciassett’anni.